Okara orikieh. obokiehboro kikieh biepen abieh ochuwue omieh kikieh okiyah arieh wubung abieh bieaulebetule ikieh mpan oyieh nkinkin okara orikieh, kieh bi-yen kieh bokieh leh-bebieh abeyeh leh abieh yeh chi ochuwe okileyehkieh beyen pute leh mpan ahieh aiehreh nunu beyen abieh ochuwe okive yekki ari batale bie fume abieh lebeshe bie murro abieh okara orile zam-zam ope beyen abieh okara orilele zam zam ope-pe befule bieriour leh mpan okara orikieh okopepeh beyen abieh kilebo hie even leh bon abieh bele n-lelnu iue kieyuorro chie abieh-abieh rukie beyen abieh-abieh pia betule. biehfikilur bon abieh bielenu lejih abieh nyne, ari bieh rubey eh abieh ma bieh tumu bieh chie kie mpan akira yeh tue abieh lenu iwuie tue orikkile kibokie bene, kabkie beyen abieh-abieh lo-abur. beih asumutu abieh-abie nue bieh esukuel aieh nyuam kie by neabiebo beh ma-mar okiehkibokie mpi. mpi ouyeh omieh piah tule lo-obobo Mpi ofieh bieh esukuel abieh bieghtum bititeher biechu yununu, bie asumutu bieh-bieh, biekile abieh kia bon ben/yue/yue biefieh leh-abieh yieh chie okara omieleleh- obara, okara orieh opepie beyen yue kieyurochie bie eto beyen abieh nchin abieh leh-bieshieh bie zam abielur bie mar pia bietule, bie yuen bon bieyen-bieyen abieh bierileh-bieshe, ochuwue o'mur-omur leh mpan abieh okara zam omieh pie bietule otehteh obierkie biero ayeh ute obiekibor yeh bie mieh ute.